Nguku niici mwene kwi maundu maria ngutaja maria nguku ici mwmenemwene yo. Nguku nii menyaga mwene tariria mundu atonyete araii vandu varaca agitonyera gwake mucii. nguku niciambagiriria kupapata. Nariria <noise> ikupapata uguo ikaragwa Ikimaanisha nguku mwene niwauka kuirumia kindu. Varia ucionetie va guciarira nguku niimenyaga vau nivo yagirirwe gukorwo igiciarira matumbi. Koguo anaigatinda ikithiururuka muthenya mugima. yatwika nikurekia itumbi. yukaga itonyete pa wakanyombari varia yathondekwe niguciarira vo. Nguku niimenyaga mwene tondu mwene anaagekara ava nthi ndagika wana ithano. nguku niciukaga ana iyekara vo igekarania na mwene nguku icio na tiaura nike tondu niiramenya ucio ni mwene uria uivecaga kindu gia kuria. Nguku rimue nawithirie nguku niaumira yatinda ikiurura muthenya tuku na ikenuka wa kwa mwene kuria itonyaga kinyombari kiacio. Nguku nimwe nigukaga andu ta ageni ana maukaga kutembeera mundu. Nguku nawone ikiambiriria kura ikithiesaga ikithiesaga. Tondu niirarigwa mundu uyu nuriku. nokorwe nikwaaukite kuinyita. Ikambiriria kura nimugeni ucio watonyathiini wa mucii ucio. Nguku niciici mwene na niimenyaga varia igaciarira. Nguku niimenyaga riria mwii aukite kuinyita tandu niitetaga muno na navinya.